Ta nani iná, taxhiti ján té xhitoti ta kití dón, nuvee jayón noveendó xhítotí chón, xhítoti tá modú tá kidió xhitotí ta kudión dó xhí kitoticó tá te o'te tá ihó viló, vilójan kuti kuti <hesitation> dení nado'otí kuventó xhestí chotó xhistí teá <hesitation> tu ka inka ñó xhetí demijá dandotí kuventó.